للأسف أنا مرة مو كويسة في السباحة لأنه أنا عندي فوبيا من الموية، وما أقدر <hesitation> أنزل راسي تحت الموية يعني آخرها كذا بيكون <hesitation> عند ال- <hesitation> عند صدري، <hesitation> ولكن من يعني أطمح إنه أتعلم السباحة فأكيد ما حقدر أكون طافية، يعني فوق سطح الموية لأنه <hesitation> في أثناء عاصفة أو حتى لو أنا في المسبح ما أقدر أطفو فوق سطح الموية، لأنه أخاف يعني كذا أسيب نفسي للموية.